لو بامكاني اختار اني اشهد حدث تاريخي هو حدث واحد نفسي فيه، وهو اني اكون موجودة الوقت اللي كان فيه هبوط الانسان على القمر. كانت سنة الف تسعمئة تسعة وستين. كان حدث رائع. اتمنى اني اشوف ده بعنيا واشوف الانسان وهو واقف على القمر كده.